Hay, za leroa andeha za leroa andeha nihina mofo dipaina maraina tary tamin'ny dadin'i Bako tary, nisy ay le mpivady roa zay nifankahita koa reo samby hay! Anao ty moa kaiky misotro kafe koa, anao koa karaha misotro. Eehh! jereo hitako anao matory to zaka ataonao ty raha karaha ty sotroinao isan'andro ke, de karaha zany.